U thëshja se më parë të vemi te tjerë pianeti përçë ngë sistimarjëm këtë çë jam e rrojëm e ku jemi, se jemi te muti completu, jemi te bajtat, jo? Cioè, më parë të vemi te Marte, qëndrojëm këtu e shohjëm si mënd risulvirjëm gjithë këto varfëri çë jan in giru e gjith këto ghuaje, gjithë këto ghuerrë çë jan e gjithë këto shurbise, jo se ka vemi këtje të bujëm çë? Të i ftojëm si bunet ghuerra o si produçiren armët? Këto ka i ftojëm? Si ngë i lëm kujet.